देखो सा हुकूम अडी बात हवे के अपना आतूं चाय मनका जायद पिया करा और चाय बे अलग-अलग प्रकार री हुआ करा हा। और जसा के मसाला चाय, अद्रक चाय, अड़ी गणी ची हुई करा है अपना ऐं तो चाय हुआ करा जाओ मसाला रो काम करया करा हा।